الانسان لمن يعيش باي ظرف حتى اذا كانت ظروف صعبة، يتكيف مع الوقت، فكان كذا حيصير. كنت حتعلم بدائل للاجهزة الكهربائية زي ما كانوا يسووا زمان، فكانت حتكون عيشة صعبة بس كنت حعيش يعني، وكنت اكيد حتعلم تقنيات كمان والطرق لحفظ الاكل.